Ñy toetsy ny ñ'andro an'Italy angy: Misy Ñy toetsy ny ñ'andro mediterané, mafana ro misy rano, manintsy koa, <shushes> misy Ñy toetsy ny ñ'andro mafana ro maiky aminy ñy fahavaratsy, <shushes> manahakan'izay ñy tendrombohitsy ndrozy añy, misy Ñy toetsy ny ñ'andro malefaky aminy ñy vanimpotoany ñy hafanà, misy ora aminy ñy fotoan'andro.